Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ obi a m'adwen mu da hͻ papaapa kyɛn dɛ mebɛyɛ obi a nkorͻfo nyim me. Siantsir nye dɛ sɛ w'adwen mu da hͻ a, ͻboa w'abrabͻ na dɛ nkorͻfo pii nyim wo no dze, ͻdze ͻhaw pii na ͻdze berɛ wo. Nkorͻfo pii hwehewɛ hͻn a wonyim hͻn, hͻn asɛm mu etsie na ber biara wͻrohwehwɛ dɛ wobenya wo ho asɛm aka mbom ehyɛ wo beebi na w'adwen mu da hͻ a, nna erobͻ wo bra ara nye no.